A koa xinintuu ñaka chi ya yoo kua keje xii ñaa xixintu mi ña ñu'untu yoo ra, yaa taku xia'ala ra katajantua xii tia tia'a ntiuxi ra yia'a ku ntuj yia'a tiee kaa mintu xia yia'a tiee xi yia'a ntu- ntuku kaantu xi'a, yaka kua kava nuu ntua ra tajantua xii tia'a ntiuxi ra ika chikantu minu ra kuxiantu ra yiasi xixia yoo saborva xixia, yasi xixia'ka ra. Aja ta yia ntiayu sintiki'ka tuku ra, suu yia'aka taja tukuntu yia'a ya tieeka xii yia'a ntuku taja tukuntu xiira ka ra, ika chika tukuntu minu, mi minu ntiayu'ka <noise> ika kejaka xixintu. A ta ya minu ntiuxi kaa tukuntu xii'ka ra, ika sukuantu tia'a ntúva kantu xiira tiaka sukuantu xiiya ya minu ntiuxi kachi tukuntu ika, aja ika kuvi keje tuaka xii ntuchii kejea xixintu, kavantu mi ntuchi'ka tuvi kava mi ntuchi'ka ra tami kai xixia, yaka ku mi ya vaa xixi ñu'untu yo'o, xii yam, <hesitation> xii ntuchi ntúu'ka tuku ra ika chika tukuntu tu tichi xiia ra ika ntikontua ra ika sukuantua ntua xiantia, xiantia ra yiasi xixia'ka, yika yaka ku mia xixintuu ñu'untu yoo, yaka ku mia vaa xixintu yiasi xixia'ka, aja ta ya kaan taku tuku mi ñam. Ya tu ya tuma ntojo tuku ra tukaa chika tukuntu xii ntaku, chika tukuntu ta nichiyo mii ntaku'ka ni chiyo ra vi tuu ta xia vaaya ra, vituu chi satakavantu tuma ntojo ra ika vituu kaxintua'ka vaa yasi xi ntikiaka sabor mi ya ntaku'ka xixintu, yaka kuya kachiñuntu mi ñu'untu yo'o, kuaya xiya, a tuya kachi tukui kuu minu ntiuxi'ka ra kivia xii ntuchi ntúu, ntuchi kuali'ka ra. <noise> ntuchi kuali'ka kivia xii ra ika kavaa ra yi chiantu tia'a, chikantu xiia an yia'a, su yia'a ntuku'ka chikantu xia kavantu'a yaka yiasi vaa xixia xia'ka, yaka ku mia xinintu kachiñuntu mi ñu'untu yoo.